chilmale sun ak midasen midasen guren chiren dum bakulifat guren ama shapa midasen dum itgureni dum refu ibidir daben laan dum mal bisan sun jalagog aminen ak cholle dabenie dum mal ishin goddet dum irrafudeni unum nyatenie